Ny fikafika fagnatogno sakafo zagny, mba sy misy atahoragna agnaovagna anazy, de agnia amin'ny afo malefaky agnia aloha ny fomba fimaserena anazy, da avy eo amin'izay agninao afo malefaky izy, de amin'izay masaky sara gn'agnatigny, sy atahora ho may da sy miova gny sirogny.